ഒംജി ശേല്ഫുന്നു എഞ്ച അളവാഡിസാവഡു പംഡാ, ഗോഡേഡു ശേല്ഫ ദിപുന സ്തലനു നിര്ധരമല്പൊഡു, ബൊക്ക പേംസലുഗെ ഗുരൂതു പാഡോഡു। ഗോഡേഡ ബൊക്ക ശേല്ഫദ ലേവല്ലിനു പരിക്ഷിസാവഡു। സരിയത്തംഡ ടൂലുനു ഉപയോഗമാല്തിദു നേരവാദ ചുക്കിനു പാഡോഡു। സ്കഡ് ഫാംഡര് ഉപയോഗമാല്തിദു ഗോഡേഡ ഉലയിദ ഹിമ്മഡിനു പത്തെമല്പൊഡു। ദായപംഡ ശേല്ഫഗു ബലകൊരാരാ। ശേല്ഫുന്നു ബ്രാകെട്ടദ മിത്തു ദിയദു ബൊല്ടു ബൊക്കാ സ്ക്രൂത്തു അളാവഡിസാവദു। ബൊക്കാ ശേല്ഫുന്നു അളാവഡിസദന തര് സരിയാതന്ന ഇദ്ജാന്നു പരിക്ഷിസാവദു। ബൊക്കാ ഏത്തമേത്തു വസ്തലുന്നു ദിയദു।